نتمنى كان جات عندي المهارة متاع انو يكون عندي الجراة في أي حاجة نجم نعملها مي بار كونطر انا من لعباد لي <hesitation> ساعات معنديش هيك الجراة <hesitation> نحشم دونك <hesitation> نتصور اكثر حاجة نتمنى كان جات عندي هي الجراة والشجاعة بون انا شجاعة اما الجراة ناقصة شوية جراءة